، طبعا اول حاجه يكون عندك شغل سابت ومعروف والزول ما تكون يده فاكه ساكت ،القرش لازم يمشي في محله ولا ما يصرفه والمثل بيقول ليك القرش الابيض لليوم الاسود ،الزول السبهلل الما بيدي قيمه لي قروشو بيضيعا ساكت و بيندم لانه لمن يحتاج ليها ما بيلقاها وكان الزول التزم بي ده بيحقق الاكتفاء الذاتي وتاني الزول ما بيحتاج لي حاجه من زول